Za malôha tsy de anisan'iregny ôlo le mandeha matetika amin'ny hôtel regny satria za sahiragna za karazan'ôlo sahiragna za amin-jaigny <hesitation> agnatin'ny herignandro zany tegna matetika tsary ndraiky mandeha amin'ny hôtel mihitsy fa za ndraiky mba magniry tia andeha amin'ny gastro.